Eliminirìu la guera përché a porta dë distrüsiun, a porta 'd mort e 'd malavi e pöi la guera a cumporta co dë perdita economica e sufrense dë tanti tipi divers e al propi 'na coze brüta